انا سعات في النهار نوصل نخدم أربع سوايع في أسبوع نخدم <hesitation> ستة عشر ساعة سبعة عشر ساعة، كي نخدم في عطلة الأسبوع ولاو عندي حتى عشرين، يبدا عندي عندي برشا خدمة، وناخد <hesitation> تقريبا ثلاثة ولا أربعة إجازات في العام، كل اجازة متاع خمسة ستة أيام.